פִּלְחַקִּيقַה אִזָּא כָּאן עַנְדִי אֻסְבּוּע דִיַאל לְרַחַה גַ'אדִי נְקַסֵּם לְוַקֵּת דִיַאלִי מַאבֵּין לְרַחַה וּמַאבֵּין לִתְסַלִיַה נְהַאר לְאתְנֵין גַ'אדִי נְדִיר רִיاضة חֻפִיפַה וּנְרְתַּاح גַ'אדִי נְקְרָא וּנְתְפַרַג שִי אַפְלָאם, לְאַרְבַּעַא נְخְרַג מַעַ סְחַאבִּי, לְחַמִיס נְתְעַלַּם שִי חַאגַ'ה חֻפִיפַה פִּלְדַּאר, לְגֻ'מְעַה נְטַיִּב שִי אֻכַּל לִי עַזִיזַה עְלִי, לַסַּבְּת נִסְמַע לְמוּסִיקַה וּנְרְתַּاح תַּאנִי, וּלְאַחַד נְווַדֵד רַאסִי לְלְאוּסְבּוּעַ לַגַ'אי.